um 我们国家这里有一个，um 每个有怀念那个有郑和咯，了还有 um 一个地方那里啊，很多去那里，um 有放在他那里，um 那名也在在路那里，um 那里公园那里，um 每个去那里去玩耍，有看到他那个历史在那里啦。

我从小到大我就是要做空中小姐，我是 suka 去玩耍，suka 去看世界，不同的世界看不同的东西。这样的是我从小到大 suka 的。

这久在马来西亚社会，较多人还是用现钱啦，um 当今还许多有用那手机去还钱，um 我觉得这慢慢能够越变越先进去 um，所以这是早晚的事情。

我住的位是马来西亚古晋。这边的天气是有热不就是冷。冷 pun 没很冷啦。就是雨到一点这样咯。

um 我最 suka 做的是做铁的，因为以前割铁过，做工时间晚里，时间 pun 不讲很长，是将较 suka 较有兴趣。um 跟自己做生意咯，自己生意是讲较易咯，免讲看 taukei 脸色。

朋友有时 [um]da 大家人去做工，在家全部咱顾他疼他，跟他讲你每天会打电话 um 起讲话咯 um 他也不讲不甘苦，不做工了 疼你的就会叫你回来咯。

啊，我当今没想讲参加这那的东西。岁数大了 um 我较 suka 较安静的地方。较安静的啊环境。慢慢吃，慢慢旁讲，讲会较，较随便一点。

我希望人能够较好心一点，人别这样坏，坏心肝，别这样贪心。

我常常会看 um 世界的新闻。um 世界新闻，世界的特别事情，发生的特别的事情。um 会去了解全部东西跟去唱唱歌 um 是为自的放松心情，放松心情。

我有最想要做的工就是环游世界。能够做空中小姐，还是能够做导游。些那的就是我会想最要做的工。

在家嘞，老母亲得教儿，啊，较什么可以做不可做，读书嘞，在学校就老师教，教他们知识，好像怎样，怎样读书，怎样，怎样，很多啦，都老师教咯跟那家教。

我们这们国家 um 它的地方我们这边是没，没，没，没，没分的，每天都有日头这样，等到后日年尾了，啊，它就好像有落雨这样，了平常时哈 um 年头的时间，它就天气就很热了，了年尾它若变天，它就落雨这样。

我希望孩儿平平安安 um 平安健康 um 身体没事情，会赚到钱 um um 会平安，一家人好好 um 只是我最大 um 心里的愿望。

你看啊，若是这世界越先进，这科技的东西就越厉害。科技的东西越厉害，每样东西都有好跟坏，好就是你做每样东西快，tapi 不好的位你若不小心弄到你就出事。

um um 庆祝生日，自己煮，煮面吃，煮面线嘞，面线，捞面吃，那样的轻轻自己庆祝这样，这样也没什么大庆祝。就是讲煮面吃。

um 对我较大影响的这个先生应该是讲我才学功夫的先生，um 我温故代表，代表 [um]sarawak[um] 去打马来西亚那个公开的比赛 um，学功夫比赛 um，打比赛 um，相打

咱们人每天若讲有，有病痛每样，咱们会去找医生咯。脚痛咱就去找，呃，脚痛的医生，呐，完人不好头痛每样咱就去找，啊，普通医生这样去看咯。

我第一次有手的电话是我要去读大学，我住在古晋，我要去槟城读大学，我就有一个手的电话，拿去槟城那边用。那阵是很哪欢喜。

我会知的星座就是我自己的星座咯，水瓶座咯，天蝎座咯，水羊，水水水，了，天蝎座，啊，人就是这几样，我会知就是这几样 nia 啦。

我这久还是 suka 较 suka 跟较欢喜去中国去走，中国因为咱们有讲话，讲话方面没问题，吃方面我不怕 um 因为会较像咱们祖公的东西，所以我较 suka 去中国。

不健康的东西我觉得是，炸的东西咯，炸鸡翅，不就是 barbecue 的东西 ,barbique 的东西像呐 barbique 鸡肉，猪肉，鱼，那些是对身体很不好的东西。

啊，这个我想到做孩儿时头，有一次差一点溺到，孩儿时候顽皮去玩耍一个坑，差一点沉坑内去，um 那个影响那个是非常大的阴影。

啊，在我们这里 um 若是讲要吃，要吃这呐的药物 um 有时可以电表啊，有时会晓那个啊，了去若有水这样吃咯，了有时吃药粉咯，啊，了较多人有时每次拿这呐的瓢那个拿去接咯。

早早时头，我最，最，um 最常看到的 um 这植物 um 是藻类 um，因为我是做水产，每天有去，去培养这呐藻类给虾苗去吃。

um 飞机咯，唯一的东西是因为有飞机，有飞机弄到我和世界其他的位越来越近。飞机可以去我有时间有飞来我就有机会去。

我们我们这里政府 um 它有啦，福利部啦，你去讨啦，你去申请，啊，他会去你那家看你那个家这样啦，了这样每个月他会给你五百块啦，老人啊，他就给你五百块啦。你去申请啊他就给你咯。

<noise> 你说这个人工智慧的东西 um 是是讲那忘记讲是人工啊，人工的东西 um 所以说这是 um 这是人做的东西，人做的东西 um 那个东西是能够 um 无穷的发展。无穷的发达。um 它会超过人的 um 聪明。

去每位走咯，去了吊饰它的车顶跟它的还它的较美较大粒的十五寸的，轮它会较美的，啊，较出色的。

Or.. 你说喜欢什么类型的音乐？我音乐我更喜欢老..老…老歌。老歌听着更开心更..…更...有意义。因为适合..合我们老一辈人心情

咱们希望 um 每次最大那个就是东西下价，um 油下价，这阵啊每样都起价，咱是希望讲以后咱也有钱 um 了你也好。了东西全部会下价，um 咱们生活也会较好。

我华人的故事，较多是交女孩，没读书，没注意。

um 有番人话，唐人话，红毛话，三样三个语言咯，那都，我们自己的语言较多是华语，英语，马来语。

啊，这样的哈？我觉得又美，又能够用来摆美的东西，在我的家是有一条桌子，它是用木做的桌子。又美又好用，又好看。

今天天气啊，早上是差不多，tapi 等下跟下午就非常热。到今天晚里会较才会较凉一点。um 所以我们南洋这头边的天气每天都变来变去。

若讲看运动 um 啊，我是较欢喜是看现场，现场表演啊 um 跳水也可以 um 嘞那相打也可以，那个哒那呐场的啊现场的就比赛球，um 跑这样东西，我全部都会欢喜去看。

埃及咯，埃及是我觉得是一个神圣的位。我有曾去到那里。我去到过感觉是不可随便做东做西。

我每天那样我都不爱去参加这那的活动，嘞我是每天那家 jaga 孙，载孩儿孙去读书。在回家，就在家内 jaga 孙 nia，没闲去参加活动那样的 um 活动的东西，嘞每天 jaga 孙在家内，每天 jaga 孙 nia

um 是讲这个传统的药物啊，这方面我就是没什么经验 um 啊平常生活内也没去啊怎样去注意 um 所以你问这个东西，我们会知晓讲参呐，蛏呐，啊那那那红,红枣这样东西较清楚。

um 蟑螂，um 老鼠，um 蚊，大蚊，苍蝇，还有，很多很多啦。

我是 suka 在晚头活动的人，若是日头不是这样热，跟我的皮肤不 tahan 我是较 suka 在晚头的人，因为我觉得晚头的自然的风是我最 suka 的东西。

我住的地方 um 啊，天气嘛热，这久啊天气热了没定得，有时热就热到，热到最后，了有时就落雨，啊你就落几天，太阳也都不干。热就热到很困苦，困苦出，出都怕咯。

我最 suka 音乐是摇滚。啊，抒情的歌，完，较 suka 摇滚呐，呃，较 hot 嘛，年轻儿较多 suka 这。

这阵的天气跟以前真的是不同。以前在古晋六七月是很热很热。今年六七月 pun 是像年尾这样。很凉。我对这样的变化是觉得不好的预感。因为天气热几个世界是越来越热了。

这多数是自己家的人他自己 家的人照顾自己人我知道这种情形，因为没有特别请一个人看照顾去除非那个人非常有钱。

节日就有最 suka 就有煮的咯。过年咯因为大家有回家吃，吃团圆饭，大家围那排排吃那样就欢喜咯。um 因为大家在外头做工回家咯三十晚吃团圆饭咯。

在我们市区里下 um 较多是看到狗啦，猫咪啦，um 当今 um 狗有狗的病，了有这样的病，了若是咬到得要快点去看医生。um 这狗病很厉害，了猫咪也有厉害啦。每天这样较多就看到狗，猫咪。

我最欢喜的东西就是前几年我母亲人好好，还没人不好。她每晚跟我排排睡。跟我排排做有做没。做脸，讲东讲西。有当时相骂，tapi 是最欢喜的。

我这头边的住的地方那云是白的，因为我这头边天气较有天 um 没讲啊，um um 环境污，污染啊，所以没讲 um 到发达的国家这样子。um 我是有，这头边是蓝色的。

我们的国家是怎样投，投票，就是每个人去 register 了排队进内那个房的，那个以后给你自己选你羡慕中的偶像。

在我们国家啦，有时孩儿去外头读书啦，他就，他就，搬去那里移民那里读书咯，了有时母亲，父母亲也跟去咯。了有的人 um 移民 um 美国咯，哪里咯，什么读书在那里什么待那里地方咯，在那里 so 在那里移民咯。

学堂国家这头边，他们是讲希望 um 希望啊，一种，只学一种他们自马来西亚文，马来西亚文，哒我们是唐人嘛，所以讲我们有唐人的根，所以讲希望我自学的学堂是啊，学多几样。

我最 suka 玩的我最满意玩耍的玩啊，电子游戏是 super mario 那阵我能够玩耍从起早玩耍到暗晚，暗晚玩耍到半晚没要睡。放假的时阵。

um 电话方面我是一，每个月，每个月它带来啦，我提还的啦 um 我没讲用完了再还，用完了再还 um 直透直透，一个月一个月这样还咯。

我就是 suka 去中国啦，去看我们亲人啦，中国那边玩耍啦，看了去找亲人每个陪聊啦。那里久没看见去找那里 um 亲人 um 了亲人也后日去接我们去玩耍，中国我是 suka 去啦。

um 水果水果的树因为我的家 很多人种树种果树有香蕉木瓜芒果

这次马来西亚要看医生得七早八早得去，尤其是政府医院，得七早八早。私人医院你要大电话先大 booking

我最 suka 听的歌是巴黎的音乐，我觉得听了我整个人很呀舒服，很呀轻松。

我最大的希望是讲世界平安 um 别每天相打 um，甭每个国家相打，um 每个人都得提自的本事去赚钱，um 甭眼镜红，啊，别人国家较进步，去欺负别人国家。

我 suka 一个艺术家 um 他是画龙每样的，每次去人的神庙什么有吗，这样画龙画到很美，um 我 suka 这个 um，这个艺术家。um 他每，每次若是神庙一定请他去做，画龙呐，他的庙全画美美这样。

um 我家有两个牧师 um 有两个牧师在 Miri 那头边 um 在那头边做牧师，um 两个老公婆，这就是我阿弟跟他的媳妇。这对我家来讲是非常神圣的地方，地方。

我觉得应该是自己给自己的压力最大的阻碍，做什么事都好，他人给我的压力，我没这样怕。是自己要求完美。什么东西要做好好。了这样就会造成很大的压力。

我们那家的人去泰国的海边，在2006年，那个时候是全部人最欢喜的。玩耍。

在我们这个国家 um 糖尿病 um 心脏病 um 啊，这呐健康是非常危险。um 非常大问题 um 因为尤其他们别色人，啊，非常 suka 吃那呐，非常欢喜吃那呐糖啊，糖吃 um 过头多。

呃，我 suka 读书时间 um 多久那个那个老师啊 um 人很好啊，会教学生每样，啊，他也人也，也好好教，他有不讲大声小声，每个学生全部 suka 这个老师咯，这个老师啊，他，他很有爱心咯，对学生很好。

手机我是每天带身边的 um 没手机当今社会没手机是不能的 um 所以手机是非常大作用，做生意咯 um 问候咯 um 跟朋友齐旁讲咯，了了就是得。

在我们国家 um，啊，蚊呐，苍蝇呐，那最多啦。晚里有时哈，um 门没关，它会蚊就跑里间,那晚里就困苦顾。了苍蝇 um 在那,做一点东西 um 后面苍蝇就都全来咯。苍蝇跟蚊最多啦。

书哈？孩儿的书，我对这个话题没么会清楚。所以我 pun 不方便讲这样多东西。孩儿的歌，我觉得 rasa sayang 是一条孩儿很的歌。

[um 这个手机的东西 um 我哒想到是我自有的那呐古早的钱，古早温故几百年前他们那呐的古币 um 这个我觉得，对我来讲有，较有特别的东西啦。

咱烦恼那个是什么电话啦，电脑啦，um 电脑它会有，有那呐反光，有时你 um 会看了啊，眼睛也会坏。um 了电脑每样它也有那呐反光，弄了 um 对咱身体较不好啦。

我希望我住的位能够有较多不同的咖啡店，能够来这边有好吃到，番人吃，啊，日本吃，这样咯。

[呃，这个国家 um 这个国家温故我住的地方是另外一边，这个国家有两边，um 我这头边另外一边是 um 早早是 um 是独立的一个国家。um 所以讲啊，到尾变讲他们西马那头边做，做首相

um 人工智慧就是自己人做出来的东西咯，所以讲全部是人做的咯，所以讲好就我们啊扫地下这样啊这样讲咯。

我在学校最 suka 的那，一颗 um 我最 suka 读的是历史。温故读书时候那历史我是每次都拿九十多分，一百分。um 所以历史我是最，最欢喜的，读的 um 东西。

我觉得这次的孩儿的学堂的考书跟我们以前的很不同。这阵呢，先生教是跟书来教。tapi 考的又有考课外的，所以这阵每个孩儿得要去补习。

咱 suka 这样那个 um 啊好像洗衣机咯，了煮，煮菜那个也能够用，了 um 了呃，电话每样咱们也能够看，很多东西这样对咱们生活也很好。

我会去看医生，um 问医生这样咯。得吃什么药这样咯。吃药啦，问医生，看看医生。um 我们得问医生咯。um

我们家庭为什么要省钱不需要电别开那些电用完关上就吃东西吃不完不要煮那么多

um 这久啊，这久我主要跟你讲我有学多少哒我希望啊怎样做生意，啊怎样赚到较多一点的钱，um 啊，这是我较 suka 学的地方，啊怎样学有钱人赚那多钱。

um，我们去提钱不能给别人提咯。要自登记啦 sign 啦才能够提咯，这样才安全咯。um 自己钱要自己的登记去，自己的密码咯。

学堂 um 学堂跟咱们 um 那家那个 um 家，家庭那个家长 um 学生做什么 um 学堂的先生他有会去跟家长讲。啊，了电话打，啊全部都齐斗齐斗那个合作这样。学生做么，他的先生也会去跟咱们大人讲这样。

我最 suka 的本地的唱歌台是 mix fm 每早上睡醒我就会开 mix fm 来听。听了整个人就很开心。了 um 心情就很好。

um 运动就走走跑步，跳高，跳远，这样咯，um 哒打 badminton 打篮球。

这个，这个方面啊，这个压力最大，um 压力最大是讲，困苦赚钱当今，um 啊，每位都困苦赚钱当今，啊 [um]dan 非常烦恼 [um]，dan 生活得过 um，钱每天都得花。

我，我到这下这下还是很 suka 周杰伦。我头一次听他的歌是我十八岁。听到当今还是觉得他的歌好听，他很棒。

这里是中秋的时间呐，um 孩儿啊拿灯笼 um 吃月饼了 um 啊玩耍这样，庆祝这样，um 每个这样孩儿两个大人出去玩耍这样排队玩耍，吃月饼咯聊天咯。

um 用科技来赚钱，um 来做，赚钱就对了，用科技来赚钱咯，应该是这样的咯。

这方面 um 他有讲一点啦，这主要是讲我老爹，我老爹会讲一点 um 咱家的事情啦，um 所以他若不讲很多我们也甭晓 um 尤其咱们唐人 um 都会这样东西 um 他们这是咱们唐人的传统这 um。

我吃东西，我没什么东西都吃。我会选东西来吃。较健康的，吃较多。较没这么健康的，吃较少。了我没喝这样多冷水。

um 我一个朋友有一起学，学事情，他给我很多 um 他这较多是助人为快乐之本。先生改变我们，我的看法。对，对朋友的我们来时，对朋友较好咯。

我的生日，每年的生日，正日，我定得跟我家的人齐出去吃咯。了我带你，坐什么去美美的位吃，每个吃了欢欢喜喜，了我会买 birthday present 给我自己。

我们矮矮就挷那呐的接起挷了二十五支了 um，捆五角的咯，啊，几个这样一班妇女老人呐挷啦，哒矮矮就去挷啦，了绳子也不多啦，那就接起就叫做二十五支啦。这样挷啦。

um 这个话题 um 我觉得是讲关心，关心，人跟人 um 中间内的关心，这呐东西是非常重要 um 这久社会的人情啊越变越没去，um 所以人跟人的关心是非常重要的。

我住的位呀，孩儿最常还有玩耍的东西这阵，以前的东西是在家排排看电视机。完，排排唱歌。还有这样的东西哦。还是排排去搭脚车。

um 怎样做较好给人咯，了压力过分是讲做了会好和不好咯，了人，人这样看知咯。

我十八岁就开始驾车了。我知晓驾驾车还知晓骑脚车。知晓两种 nia